होम वदव माथला लियाओ। तीकाई मैंने तीनुगाज़े फ्रीज्मा में देजें। जो तीकाई खराब नहीं होगे। अगर मैंने सोड़ी रोची मासली खाये। लेजें तीकाई मांधाने में देजें। मैंने सोड़ी रोची मासली खाये लेजें। <hesitation> तीकाई मांधाने में देजें।